Mɨŋ <hesitation> mɨŋ yurǝ a láa nyaalɨ lǝ̈ amaa ciwǝ wɨ le fii lǝ̈ wǝǝ o lóo fuu ocuŋkuluyǝ. ciu le ewe lo cukuluŋwǝ oŋuŋ vǝ́ o lo ŋuŋ wɨ laa cɛ wǝǝ o lóo ko a ka taa eweyǝ.Ǝ facaka kɨ ǝ fɨ o po toŋ kɨ ǝ fɨ o mɨ ŋuŋ ciwe wɨ láa cɛ.